اني لا من محبين مشاهدة الأفلام و لا ايضا من محبين قراءة الكتب الجديدة ب صورة كلش هواية بس اعتقد راح اكون مهتمة اكثر اي- اذا جان في حال عدنا فيلم جديد ف يمكن انو اي- اسويلي حماس انو اني اشوفه في حال جان فيلم ملفت للأنتباه.